<hesitation> Adiny eniny za ma- mandry isaka amin'ny aligna fô ny tegna tsara a ho an'ny zaza telo ambinifôlo tagno jusk'amin'ny a manomboky zaza manomboko zaza mbola hely jusk'amin'ny telo ambinifolo tagno de adiny fôlo fa manomboko telo ambinifôlo tano jusk'amin'ny dimy amby efapolo tagno adiny fito fa manomboko efa- <hesitation> dimy amby efapolo tagno juks'amin'ny <hesitation> ambonin'ny enimpôlo tagno izy adiny sivy.